هو اهم نقطه انو تنهي يومك انته انو تخلي غاسك عالمخدي انو انته مرتاح انو مكمل كامل شغلاتك لان اذا غاح يضل فدشغله ما مكمله غاح تبقى ببالك أو اكيد انو اذا قبل النوم انو تقعد بمكان تسترخي يعني اطيب شئ انو تقعد قغيب من الماي قغيب من النهر يعني كلش كلش الماي والنفس هناك مريح